<gny klaxon> ny bisikileta regny da natao hanairana olo hoe, na hanairana biby hoe tiky aho misy bisikileta mandeha mody tiky ka mikisaha na mitandrema azafady.